بش نمسح فريجيدار الحاجة اللولة نحيها مل التريسيتي الن- النحيلها الدروج تاعها ولقجور وكل شي ونمسحها بشيفونة ومبعد وعاود نرد لقجور ديالها ونعاود نرد لتريسيتي وهداماكان